باخذ طبيب, ومهندس, وعالم نبات, وخبير تقني, وصديق مقرب يضحكنا ويغير الجو, وكل واحد له دور ومهام, أنا بتفرج عليهم, وباونس بالجعدة معاهم عالمريخ, وبس يعني, أهم شي إن احنا نكون متعاونين.